Ovulamu vulai vwenyanga wikanie makhuwa mangi, ovulamu vulai vwenyanga ochake nde inzu yao kwanza aluanyi wawo, nori aluanyi wao ano kenyanga ifamilia yao, i've ifamili ikhurira munjira indai, olava mundu wakhuyivaiva aluanyi tawe, ove mundu yani kata nikakhava mbu mwana womenyere naye nomba mukhaye wao airirekho murikhuwa fulani kenyekhananga, kenyekhananga kata isa ya tukha nathia ekulu nawe okalukha asi, wakhakalukha asi nonyola fise fya atukha niakhanyolakhokho pengine niyakhakalukha mumuda mulai, lano omulanga nimwikhala naye nonyola makhuwa kakhavere matinyu kamala nikava amalayi. <hesitation> sana sana muyerea yamba nemenyeremo ino yenyekhana rikhuwa nirivao rilai nomba rivi ndalava mundu wakhwirukhania rikhuwa rino tawe mpaka embukule vwiyango vwange khumanya mbu ononeresie rikhuwa rindi rino omanye mbu kitambo rivolemo rikhuwa rino rilava nirimerere ririe, rikhuwa rino rilava nirimerere ririe, alafu khandi ovole shindu kama shikundi shivi kama shokhunywa inzaka, shokhunywa malwa shino kenyekhana ove nasho ambi tawe, shikenya onyorekhe muvandu vakhukenda shiro masini kama vano tawe, khuvera nonyorekhanamo walanyola irekodi yao nichaka khuva imbi sana sana khuri nende avandu vainyanga khuvula vakhasi vavandu. <hesitation> shikundi nga shieneshio shikenyekhana onyorekhemo tawe. Shichira nonyorekhanamo walanyola irekodi yao nimarire khuviya. Valava vavola mbu uno ishighuli yae avethangasa mundu wakhuvukula vakhasi vakhaye va vandu. Nomanyire vakhaye nivakasinjia liyanga. Nano nochaka khunyasia liyanga lia vandu lilava liviyanga, liyanga lia kenya lilialava liviyanga ambapo newe wa kwanza khuchaka khunyasia liyanga. Alafu khandi niwitha nolonderera khuli nende avandu vavukulanga sa vwiyango kheikhalira vandu. Vauma vwiyango vya khukhola milimo chiavu tawe, ikasi yavu nikhuvola khuvandu. Khuvolasa khuvandu ngashia mundu alire ngalua mundu yekhale. Vandu nga vene avo kenyekhananga igroup nga yene eyo solanyolekhanamo tawe. Nova inayo ambi nonyola mbu makhua kao silava malai sana tawe. Amakhua kali ka khale kalia <hesitation> kali ka khale vakofu valiva khale, omanyire vakofu valiva khale, wainyanga khwikhonyera vukofu vwavu khuva makhunje, khuva avemani. Makhua kalika khale kalia kenyekhananga okainie, omenye vulamu <hesitation> vwakhulimo isaino. Ovulamu vwakhulimo isaino vwalakhweresia makhua malai, makhua kakhoyeshe. Namakhua kakhoyeshe ako, kalanyala ukhwinia khulaine imbieyo yovanokhuva nonyola oli khulaine indai. Ove mundu unyala khumanya likhua lia nasaye kila wakati noyeresia avandu, novayesia makhua malai kanyala khusutiambi khunasaye ili nyasaye. <hesitation> Anyala huchilaho abandu bandi bahabere ba hukola injira na abandu bano betsa hubulamu buli bwa abwene. Nonyola lihua lilai kama miradi kili kya serikali ne kili ale ohoyeshe oushilie abandu be shikwonyi syao ili baduhane humanyilishiaho mbu shitsililanga nende eshialo shya kenya ne shina ho ewe onyala hukila abandu bano babaho nende lihua yani banyolaho bulafu pengine babele mushilima bakololwe lihua litsile likeni lakini ewe onyala hukila lihua lyabetsela. Nikaba mbu onyola mundu wamalaba nari mueria kenyana ohonyane na abandu onyole mbu mundu wa malaba uno anyoleshe ngalwa anyala huhonywa yekaluhasie abe omundu mulai. Mundu unyala huba mundu unyala hulula mushikosi sibi shilia anyoleshe mbu ali abundu andai, anyala huchira handi atsie onokosieho omundu undi. Alafu nikaba mbu onyola pengine mekesie malai elwanyi elya, pengine mushikosi shia balimu nomba pengine oli nende lyekesio fulani lilulile <hesitation> mshialo shya ale, mulianga lya ale kenya olelele abandu ili batuhane ohwekesaniya. Alafu hulondohana nende abana bebulwangwa mushikwenyu shyao kenyehana obe nobelimishingia. Ili vave nende <hesitation> utaratibu vamanye mbu notuha nohula ohulanga oli hurula mulwana mpaka otsie <hesitation> otuhana oule muvulamu vuhoyeshe mpaka witse oule muvukofu. Nwahaola mubukofu neshina shya ohoyeshe ohuholela abandu ho ololohane ohuba omundu mulai. Alafu nwenyele humenya bulamu bulai kenyahanga abundu abakofu bali. Notuha nwahaehala abakofu bali, olafichilila omukofu huhubushila shisala tawe huvera nahuvuhila shisala tayari avetsanga anyashia maisha koko. Kenyahana obe newe onyala hubushira mundu uhushilile miaka eshifumbi omuvolele eshisala ndeshino. Alafu obe mundu yani mundu nahuhonya shindu shiosishiosi kata shiba shititi obe mundu wa hukalusia oryo obole mbu oryo mno, nwahaopa oryo nyasae yekulanga tsingila. Alafu olaba mundu mhunje tawee omundu wahuwana hubera omwalo kubilanga nikubetsanga netsihavi omwalo kwemele kubetsanga netsikhavi tawe ngalwa olushia shindu shivilila mumahono koko shitsia mumahono ka vandu vandi nilwanyasae ahubarikianga noba netsihabi kabisa. Alafu obe mundu pengine omundu akorere injila niyola mulwanyi lwao. Shikenyekhana omulonde tawe kenyekhana ove mundu winyala khuva nomwekesia, omureve marevo konyala khumukhonya alafu omwelekesie nikata navere inzala omwe shiakhuria, alafu kata nava mbu <hesitation> pengine shialo shithire sirime okhoyeshe omweresie avundu wa khwiyarisia alafu mukamba nivwakhashia akhoyeshe akalukhe nango nomusevule vulai kata niva mbu iriende itikiti omweresie kho nyanga lundi anyala khuva nakhupiranga oryo, alafu othirire khukhonya serikali makhuwa kaserikali kano okhonye vandu va serikali, khulondokhana nde pengine vandu vavi vari muyerea, olakisa mundu muvi tawe, mundu muvi uno kenya omure avulafu khuluokhuvera niwakhamura avulafu, walanyola khunyola nivamukhonya, paka akalukhasie rienya riaye riayenyanga khuva mundu muviri riria, onyola isa indi niyakhava mundu mulai, nakhuvera mbu khururira avuene ao, anyala khunyola kata nakhonya vandu vandi nakalukhasia avandu, khuvera nothukha mathi machafu matitu mwipipa, nonyola mathi karia kakalukhane kavere machafu kho mwana mulala uno, nikakhava mbu nomba mundu muvi uno, nikakhava mbu anyasia shialo nomukalukhasia anyala khwithukhanira nakalusie vandu vandi nivalonda injira yene ino, shiva indai ndai sana. Alafu ove mundu wa khutira likhua lia nasaye, nasaye ili akhukhonye. Wakati wa otukha nosaya, ne nasaye atukhana nava mundu <hesitation> akhukasia nova mundu mulai sana. Alafu ove mundu wa bidii sana, walava mundu muzembe tawe. Walava sa mundu wa khwikhala sa sana tawe. Ove mundu wokhukhola ikasi nokalukhasia phindu fwao vino nokasia. Yani, niwikalukhasia, nonyola sindu solava mundu wokhukhatha sana ta. Walava mundu eokhunsla khulia nisokhola matendo tawe. Ove novukulanga mapesa kao kano, nora muphindu nokalukhasia nokalukhasia ne nokhola phindu, nokhonyakho avandu, nokula phindi nora aluanyi nosomia vana vao. Olasomia vana vao <hesitation> muvana muthisukuli thiliambi thiongone tawe. Handi ovavukulangakho vana nathiale ngaluesie vandu vandi liyeka fima phia vandu vandi valia, na yesi onyola narera ephima philia aluanyi wao nonyola vandu vano vakalukhasie vandu veliyanga nivachaka khupira orio, owakhola vilai noira mwana ale mana yakalukha yetha yakalukhasia liyanga. Niluavandu vakholanga vario, nonyola shialo shili shilai.